Twine engoma ez’emiringo atari emwen'emwe ezitakushwana, i- itwe nk’Abakiga twine engoma ey’oruhu gw'ente <hesitation> okwate nk'ekidooro ningashi ekyoma okiteho oruhu gw'ente, okukira munonga n’oruhu gw'ente ningashi oruhu orabaasa n'okukozesa n’ogw'embuzi ningashi ogw'entaama then, reero kirarugiirira oku obuhango bwa- bw'ekyo kidooro ninga ekyo kidoomora ekiwaataho oruhu, ekidooro kyakiri kikye <hesitation> iraka ry’engoma ni- nirishaakaara niriba rihango, kandi ekidooro kya kiri kihango nigashi ekidoomora eki waataho oruhu gw’ente ogwe ogw'okuteera ogw'okukoramu engoma, kya kiri kihango, <hesitation> iraka ry’engoma niriba rikye. Kandi obwahati twine n’engoma eziijire ez’omurembe gwa hati omusya ezabagyereza ezibarateera kukira munonga. <hesitation> Kare hiijiremu ezi ngoma e- e- ez’omurembe gwa hati, nibazeeta band ningashi jazz za jazz drum, engoma za jazz <hesitation> nibaziteera omu maramizo, nibaziteera omu mabaara, nibaziteera omu mbaga aha mikoro <hesitation> nazo ziine empu konka empu zaabo tizikozigwe omu mpu z’ebikooko ez’enyamishwa, biine ekindi kintu ekibarakoramu mbwenu kiri nka kiri nka plastic, nikyo barateera nakyo akagoma ka kari kakye ningashi ekidooro eki kyetoogwire kya kiri kikye, iraka ry'egyo ngoma nirihango kandi ekidooro ningashi ekidomora kya kiri kihango, iraka ry’engoma niriba rikye.